Bel lobianaꞌ blutune le bela ni bela to aga bizchima naleno xna bachingara bela dikaꞌ golpe to denla nllia lgole na gaberuble rapa ngaṉ xunente xinalika ni nika wit nale mnaletnatnet nia kobachi manáleno snabaka ka belana to nll leno la be la turtchin.